<hesitation> ikle nyòo ówó ba kpalí ni íbùbù. Kìni ɛɖi be ni yìlè ábua. Kíni <hesitation> úwaa nì ká ɖì úye <hesitation> otibualiwaìbubù nyòo. Ka àá do nàa yìlè iblublu blɛ̀ɛ ɔwɔ dò nàáa yìlè ábuàà <hesitation> íbùbù ɛɖí be ni yìlè. Úni à nàá kpòkpli íbùbù lɔ úni ànàá yilè bɛ̀ɛ bɛ̀ɛ màaké iblublu tà yifá ònyonùkpo ɔwɔ náka lóó mòmàa ké bu nyo á nà íƒati, úni úye kíni únì ɖìi kíni úni ƒana gegle kíni be yìlè akple ala lèe búá uni ìbùbù ínɛ̀ lèe, úni sãã kile nyòo ba kpalí ni àgbì ìbubù kíni ìí nyi lóbóó, kìni ìí zì nyì kíni ìí zi yɔ blù aliwa ìbu bù màa ɔmi ɖàa kpalí. Á nàá nì yìlè ábua, à nà kpla ákpɛ̀ wèe ú nàákɛ màaké à nàá nyo nùkpo ɔwɔ náka nìɖìkà à nàa ɖè ɔyu lóó à nà nyò nùkpo mò lánì úní sú bèe nìí íbùbù lɔ, ù nyo ululuulu àlɔ. Kile ɖí àgbì ìbubù kínì ìí yɔ kása aliwa íbubù màa bàa ŋla kile ɖí ùgɔ̀lí, Úgòli íbubù ùgɔ̀ li tí àwa íbubù. Kíni úni ne gegle ása kile nyo be zi abánià, babonòà. ba bla nélèe ú nà gegle kíni yá ákple lèe ɔkuma ké áwa búá bu no zóoo, ala lóó, ɔwi lóó ànàáa nì kpla nélèe màa kayi è ɖèé yìlè ú náá mí cɛ ákpɛ lɔ dò ákple nélèe, úni sú ìbùbù úni sú íbùbù be ni yìlè akpɛ, be ni kpla àkpɛ̀ bàá yì gu fò srɛ úni sù íbùbù màaké ówo fínɛ búá ɖáàlɔ àgbììbubù, ìbùbù aliwa àni, ùye nì ìbùbù màaké bo nò sònìà <hesitation> àpòzè úni nélèe blàa anikɛ́ atiká elí úni ɖíàlɔ.